<hesitation> Folera managna kolera tsiraikaraika amin'gna soabe, amin'gna soabe misy kolera rozy dia tsy haiko tsara be hoa ino folere mety amin'azy misy ka kolere zaonigny folera tornesoly satria tornesoly zaogny <hesitation> ôranzy mitovy tilipy dia ilay ble amin'azy mitovy folera bel de zoro.